மெக்சிகோ உணவுகள் மிகவும் காரமானவை. அதன் மசாலா மற்றும் திடமான சுவைகள் மூலம். உலகம் முழுவதும் பிரபலமாக உள்ளன டாகோ. என்பது மெக்சிகோவில் மிகவும் பிரபலமான உணவாகும். இது குறுகிய அப்பத் தோசைகளில் மசாலா கொண்ட இறைச்சி. அல்லது காய்கறிகள் அடங்கிய ஒரு உணவு ஆகும் எஞ்சிலடாஸ். என்ற உணவு மக்காச் கொழுப்பில் கூடிய இறைச்சி மற்றும். சீஸ் உடன் ஓரளவு வெப்பமாக பரிமாறப்படுகிறது குயேசோ. மற்றும் சால்சா போன்ற மசாலா கலவைகளும் மெக்சிகோ. உணவின் அடிப்படை அங்கமாக உள்ளன.